اا تحط البيباه على بلاسة مريحة ونظيفة باش تبدلوا الكوش تغسل إيديك تحط البيباه على ظهره اا بعديكة تحل الكوش الأقديم وتنحيه هكا وتنظف للبيباه تنجم تستعمل لانجات تنجم تستعمل قطن مبلول بماء دافي بطبيعة تنظف البلايس الكل وبعديك تلبسوا الكوش الجديد.